k'o jujon tib'iliil qas kirya' choq'ab', wuxu' <hesitation> xa' kirya' saqa'n chek wa k'o chek jun, xaqara' k'o nik'yaj chek che kirq'ansaj achomb'aal wuxu' ano'jb'aal rimas rimal qas kirya' richoq'ab' ab'aqiil, xaqara' atzantzaq'ar xa' rimal la' <hesitation> qana'tsaj poon li kaltan re piich, qas qet- am che lara' qas kirya' qachoq'ab' <hesitation> xu' chan lara' qas k'ax richaq'ajsisik y wet- am che qas qaya' kan jun q'iij richib'iil jun aq'ab' chu' q'a' <hesitation> chom na poon li sii' kirk'amk'am b'iik xa' rimal la' qast kib'anek, k'ok' na poon wa qas ch'aqataq qab'an chiran wuxu' <hesitation> qaya' xe'aal <hesitation> ichaj chixe' qana't ne chiran saqriwach, k'ox, q'an xe' wuxu' jun chek, xa' kela' kirya' na poon choq'ab', k'o jun chek kaltan xaqara' che qas kirya' choq'ab' el kaltan re kar laaq' qaya' qaj cha'm rik'in xaqara' kar <hesitation> wajxaqiib' raqan xaqara' <hesitation> tap laaq' laaq' nik'yaj chek pur o jun chek chewa' laaq' qaya' qaj rik'in kib'ixek che lara' qas <hesitation> <noise> qas karya' qachoq'ab' rimal <hesitation> ela' li tib'iliil rii' wuxu' li tib'iliil rii' qas k'o rikiy re choq'ab'aliil chixa'l xaqara' qet- am wuxu' qilmaj che jun wunaq ke kik'ob' rinee' wuxu' kiyab'nek qas kiya' kaltan re ak', xu' chan li ak' qas re wa jaay et li ak' che xa' kik'iyix pi k'iyb'al el ak' rii' qas rajawxiik re karal re cha taq qachan, kichapek, kikamsisek, kiya' che li ixaq che te' kik'ob' rinee' wuxu' li ixaq che k'o jun riyab'iil jun wunaq che k'o pirisook' wuxu' qas qatzijtzij qajnaq pi riq'o', xa' rimal la' qas li tib'iliil rii' wuxu' li ti'ej rii' qas kirwa'lsaj, qas kirwalsaj li yab'iil xaqara' qas kirya' richoq'ab' ralwaal xaqara' kik'iyoqb'a' ranma' wuxu' rino'jb'aal li wunaq che qas yaab' ela' qas rajawxiik kilek rimal el qalwaal <hesitation> kirk'utb'ej chewa' qas qaya' chiran wa qas otz wuxu' qas os taj ela' qas rajawxiik qaqilb'ej chewa' li qas qatijan.